Crassis d'idiomas o idiomas en una retahila? Crassis d'idiomas poemus izil que ain lenguas vivas i lenguas muertas, o lenguas aglutinantis i no aglutinantis, i alogu lenguas induropeas, lenguas amerindias, lenguas aislás comu el vascu, por exempru. Güenu, craru, i lenguas comu la nuestra en paragi de desparecel-si. Arreglu al su estambri pos tamién poemus destinguil lenguas oficialis de lenguas no oficialis.